افضل طريقة لبدء يومي هي اول شيء افتح عيوني واشرب كاس من الماء عشان انعش جسمي بعدين احب ابدأ اليوم بالرياضة الخفيفة مثل المشي او تمارين التنفس لانها تساعدني اكون نشيط طول اليوم بعدها احب اخطط لليوم وأحدد اولوياتي واكيد لا تنسى القهوة الصباحة عشان ابدأ اليوم بنشاط وحيوية.